एकाणशे सत्तेचाळीस ह्या सालान पाकिस्तान भारतल्यां वेगळे करपाचो विचारां घेतलो। इतिहासतलो हो घडूणुक पाकिस्तानाची फालणी असा मंतात। ह्या घडूणिकीक लागण धार्मिक नजरें वेगळपण निर्माण जालं। मुसलमान लोक पाकिस्तानां पोलों गेलेत, सिख आनी हिंदू भारतांत येयले। मागे थोड्या आनींग वर्सानी, एकाणशे छप्पनांन पाकिस्तान स्वतंत्र जालें।